القطار انا افضل السفر بالقطار لاني وايد وايد استانس فيه :يعني اجلس كذا يمر على المدن وعلى القرى اللي يعدي عليها اجلس اتفرج عليها ,وتامل الجو الطبيعه الخلابه ,وتجذبني صراحه سحرها واصور وانا في القطار ,وبعدين ترى القطار وايد مريح ,وبعدين تتعرف على ناس في ناس.